Na re numbea llaä beë llallal seiñ llaä maang, llaäc biats, llaä luuch, llaäc a llaä naach, llaä tamarind, llaäc laä, llaäc llalshón, sa llaá mang pur llaä ra doosh nac nic pues llaä roo llallal seiñ pur llaäc roo nac rane llallal shón lla- llaäg este llaä biats bay nic rsu beñ nic ra naene rgac ri su beñne len daiñ beu mayo, marzo, mayo rsu beñ nic ten rgaac ne chic deeb beu gucií rbe lune lla ste bis bali ca ca ne llaä llellel- lla- lla- llaä biats lla na china bar ca ca ne uí rdone te shic cuertene see este veinte pes rsi ra beñne ri to sa beñne sol reens ri to beñne ra lleiche lat ni nac sheta rap ra shine rdone llaä tamarind llaä mang ra pa re ro lisa na re llaä laä Na re bleca ra besega den bleñne chic lla bisoba tine lla na ba- ba carob rane ra pa te llaä luche ra ni ruñ beñ remeid gac beñ liimp con llaä luuch rri slia rri lo beñ rri china rsien beñ te mal te dolor pues llaäc ga ruñne na ba caroob llaä luchegana llií ruut nac buen par a par china raac beñ te dolor leen scuer beñ le ru lloobna len beñ yébeñ llií ruut rteiñne con llií ruag llií ruag si gac balni soob bë na beñ rshe beñ llií ruag shí este rlii beñ tla lait lla shí ba bdieñ bëga con <hesitation> llaä luuch rec huen nac llaä luuch.